أكتر حاجة طريفة صارت لي <noise> مرة كنت فاتحة مكالمة، بعد كملت المكالمة وسكرت نسيت المايك مفتوح، وجعدت نغني بصوت عالي، خلاص الكل جعدوا يسمعوا فيا يضحكوا، وأنا عرفت إن التليفون شغال وجعدت نضحك على روحي.